रूलर मुणय पाट्टी तेंचो उपयोग खूप कडे जाता भुर्गी अस्ताना शाळें, वोडली जातकात कॉलेजन आनी युनिवर्सिटीं आनी तसत कामग लागतकाल कामा चेर पत्तेचो उपयोग कोणि करुंग ण्हा असु ण्हा। मॅथ्स आसु किवा सायन्स सगळ्यान पाट्टी <hesitation> जायीत पडता फकय मेजपाक <hesitation> ण्हु तर कातर नसताना कर्तर्पाक सुधा पत्तेचो उपयोग जाता।